to alhamdulillahi nəŋ goɗee tii kaka doŋ nati. sawara bee iiskur walla bee na blau, kəmar. Ɛmdi za aci rasatə kəmar ni, duniya gabaki ɗaya ɓa ni aci Jlamə asarak rayuwa jləbətkəli, əndi za sawari bee na blee uktlayau əndi za ma jlamə kəmar, ma makək fiila kak-kadatkəli, kada-ci tajokti karik-kəmdi, bən aci əngoktə karii-kəndi kwaya, tabbas aci agvee naŋuwakwai, naguwakwii kuma asar, gadoo naŋka za aci tajlwna, aci jlaŋ kəmar na, a ci tə maka maka bee ba bə kək-kaɗatkali amma aci taŋgokta mama koo acan ta kəli karəkəndi, to aci kəla karii kəndi kwaya yim gaɗi ni, <noise> nanguwakii a təsəci. naŋguwakwii kuma kaga pətii pəti kuma ətee eeka, nig va bələŋ sawari ii iiktlayuwu, dan tii ɓani karku ɓa nən ɗalau, andi jlaba zə kəmar ayii kəmar, ka jlamə ama yaye ajlawi gi va bleetəŋ attajlami wu dərəŋ addini, atə kwaɗa kazani yaye a jlaŋ kəmar, iim bee ba bə kadgu kuli bii ya ye a laulatu katlo ttəiiɗka, ka təɗkəɗa tu əŋkau kalkala bai, aŋku kalkala bai. kaka balliwən zuriya ya ye uktliiwun katltakci iiɗka, kə jlamaŋ- kuu ɓai, kə jlamaŋ kuu ɓai bin kə jlaŋ kwaya, yakfee kwaɗak kəzətkək- kaka, kətii kwaɗak kazətka kaka kwaya kət feeka ke nan. gaɗoo za ən dee kəmar za əndi rasataci kwaya too duniya gabaki daya ɓani, aci jlamə asarək duniya. tii ya tə maka fii kaɗat-kəli, kə makə fii kaɗat-kəli, ka maka na amaka alii kaka. wunyak kəlwii ni, wunyak saniyat ki, gi za ya ɗəbdak cin- cin ya ye, gi dai tii ya təɗtə maka fii be ba bə kaka able ci kidi kakaɗatkəli kar aci taŋgwa kakəndi, don gaktakari kəndi ko zən za ma se kənci kari kəndi kwaya, tabbas, yin gaɗi nda aikwai gi afa kuma ədgwee naŋgu wakwar, naŋguwakii kuma ətfee eelba dan dək əmdi za ci lagə za aɗakkazgaluli za aci ta makə be kaka balee ci kak kaɗatkəli bai za mama aci aŋgoktak karik kəndi kwaya to karii kəndanau fa anayi dali n pəti, pətuwu kuma ətfee eeka don tii ya ye sawara be nii va bəluu, tii yaye dək azgəlli dək kə ajlaŋ kazi mama wanii daa za taskiya nii ɗala nanu kwaya bari na pagda ci, to kə pagda ci za daa dək feewa za kwadu kwaya aca-agva, a ci əgva ni aciamti, aci əmtən to gi gaptakuu bee gaptakii gi, sai taksa. gaɗoo za nii va bələk sawara tii ya ye tə jlama kəmar tii ya ye əndee kəmar za baligi fii bii kwaya, tlaɗyək kazi ablee gi kəfii bai dənna bee taskunən andi dai ta ba cu tadgu kuli, sai kəmar, kəmar dai atəyau fii bee baɓa badii zənə ma dəmaŋ nabi. ndee nda ajləg kəmar yoo kwa tamɓa aci adgwa kulək duniyat kəli gabakiɗaya.